<noise> nei kag family nate tokon kag bubu aina, kag bubu tawan. bu- bubu aina kata kau na potol potol na nat fes bon aina secon bon kavulikle nat, aule kag kakai kanla osongon, nei kag family kate tokon kag potol a, kag nana lava, kag na- nana, au kag kakai. Kag kakai kanla osongon am kanla osongon a mang aina, kanla osongon kanla tokon kana potol a nat na puat na kavulik. Na singig kag nana kata kau na kag fes bon ta nat, secon bon ta kavulik, le nat ted, aule fot nat fift kavulik, na las bon nau. Na nau nate togon kag six i nem magaug, na ti kag nana lava ate tokon kag eleven na tungag na Puat na taug na nemtela sereai ni sikei a famili lava. na kag famili kate mang sikei a famili lava arigek tuman na nemte ol si kamem sikei a rina, vuk rina lik ang kana asan ta ulilik na nei liuan i rina ang rina lava ang, kana asan ta volpua na nemte ol ewang na tan ang a mang keve tasig kila kakauan, kakau, kakau na kala duk kala asareai ni angposikai na famili lava so nemtela asereai ni ang posikai na famili, extended, kate famili lava arigek tuman. nemte tokon ari bubu le ri manai le ri maga kite aduk na kite ol aduk nei rina ang. Ri nat kubu kinla kau le ri nana kinla kau na nemla duk arigek tuman, na neke nem- rina ang nei sikei a rina ang na mem papalik nemte ol singina, e nambang kag famili vanang ate akus tatana na nang palau. <noise>